ལོ་ཐོར་ཀ་ཀི་ཁང་ནེ་ཀི་ཁབ་སུ་སམ་བཅུ། ཁ་ཏ་པུང་དའུ་ཡ་ན་བསམ་བཅུ་ཁ་ཏ། ཕྱི་འདྲི་གི་རྫོགས་སྟོད་ལོ་ཐོར་ཀ་དེ་ཁང་ནེ་ན། པང་ཁ་ མེ་ཏེན་མ་ཁན་བརྐུད་ནེ་སུ་ན། ཁང་ནེ་ན་ལབ་དི་ཁག་ཐི་ཀི་ཀུ་ཀུ་རི་ཀི། བྱང་ཉ་ཞ་དྲེག་བའི་ཀྱི་སམ་དེ་ས་ད་གཏོམ་པེ། ཨོ་རེ་གི་ཉེན་ལེ་ཀུ་གི་སམ་བཅུ་ཐམ་ཆ། པུང་དོ་བའི་གོང་གི་སམ་དི་ཁག་ཁག། པུང་དོ་སུ་ཝ་ཆེ་ན་ཁ་ཁག་གི་མན་དོ་འོ། བྱེན་བཅུ་སྦག་ཧོན་དེ་གི་ཨོ་ཏད་ལོ་སིན་ན་ཡེབ་ཏེ་གི། ཡ་ན་པ་དོ་ན་ཆུག་ཏེ་ཨོ་ཏད་ཕྱ་ཏེ་གི། གྲལ་སྟེ་གི་ཨོ་དེ་སམ་ར་གོང་ཀི་ཁང་ནེ་ཀི། ཁབ་སུ་ས་ཐི་དར་གདོའ་བའི་སམ་བཅུ་ཁུ་ཀི། ཉན་ལ་ར་ཁང་ནེ་མ་ཐགས་སེ་ཉན་ལ་ར། ཐམ་ཆ་ཟོམ་དེ་གི་བཔུང་རྫོགས་རྟོད་བའི།